ñaa tanu so ña kulori ka´an yo kara ta sa ñaa yaa ña kuíí ña kua´n ya´a ña ndi´xi ña ndaa ndukuku´n ña yaa ña tuun ña ku´a ña kuíí ña ña kua´n ita ña ña ndi´yali ña ña ña <hesitation> ndaa ndi´yali ntituso nua´a yaa riso ña sitiuntuantiu ñuu ntiu kuu ña ndi´xi ña ndi´xi nduku´n ha si ña kuíí ña kua´n ya´a siña kuá ña ku´a hua sitiuntuva ntiuka siña yaa ña yaa kara sitiuntuantiu ña santiu pañu hua´ha só ñaa ña ku´a ña kuíí ña kua´n ya´a siña ndi´xi ñaka kuu kumi kolor ñaka hua sitiuntua sitiutuntiu ka´ña ña´ka hua santiu ka xuku´n ntiu si ñaka hua santiu si ñaka hua santiu sumatintiu iva iva nùù iva nu{aka bua sitiuntuantiu santiu samantiuñaka hua ñaka hua ni sa veluntiu ntasa nami ninimi na ña ni ka´yu na ñakuu katyi ka ta saa´ra viti ra nta nta maquina a nami nami kuaña nityi ta miira kosini nami kuaña so ñayo ra ni kisia ña nta yo ra ña sahua ña ñaka hua sitiuntuntiu ka santiu sama ñuu ntiu ña kuu xuku´ntiu